Ma mi d'solit lu fazu nen, a lu fa mia fumna, però vedu ch'a ch'a dovra prima ël cozo për la puer li, il panno sciffer e pöi a i sprüsa ën prodotto apposta për ël bosch ch'a gava vìa la puer e pöi a lu lücida e pöoi a pasa ün stras cun, ün stras süit për pulidé